أبدأ بتحية لطيفة, واشكر الشخص بشكل محدد على اللي سواه لك, وكمان عبر عن تقديرك الصادق, واشرح له كيف إنه أفعاله أثرت عليك, يعني وأثرت كمان عليك بشكل إيجابي, اختم رسالتك بكلمات ودودة تعكس إحترامك له, وكلمات لطيفة, والسلام.